الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، والله في وقت أتمنى أموت جبل شريكي عشان ما أشيل الهم مم بعده، ووقت أخاف أترك عيال <hesitation> الصغار ويتزوج وتجيهم مرة أبوهم تبلشهم، وتظايقهم فبيموت قبلي.